Leydi South Korea neɓaayi ko un hende e North Korea duɓi seɗɗa gaɗa. Leydi Korea e ton joɗi funa duniyaaru,